Uliuliam au piaranam, au rawat hula kandan jadi kalo aumau hamwannam au ewa morin lesa loi ehuem baru au hulan nialisa hulanialisasou au morin nilunialania ausu'uti huneikandannam. jadi liuliam itamusti au muasti jagaiaia karnaam barangsam ubarang auharta kalo aususa aubisa uhaenin taukepin, jadi aupiaranam tutumusti ninyaranam mustihoun jadi uliuliam auharus ujagani iaia karnamsiamau kebutuhan loi uliulisiam uliuliam kaloitaijaga iniakoa newa nisua olemalusia luman malusia lapapa bisa malusialapulu. jadi auharusjagai iniaia aurawati iniaia aujagama hulan soalisa baru aumorin lutukandan, karna uliuliamta kaloitai jagaiaia tatinibiasata kaloitae jaga amkoa ohhsian nihulan osiamti salapulu <hesitation> jadiitamusi ijaga ijaga aniaiatutu nibiasa tutuaumakasona malusia ibiasamaluam. <hesitation> karna uliuliam ita ijaga amkoa niali malusia rubarang nimalu malu sia lutatinam mamalusia lapapa jadi itaharus ijaga ihamuan iaia ijagan suapa usiewan takaruan male'e, karna uliuliam tapasiam pohanya nijahat niali malusia rubaran nihatahiayati malusia lubarang barang ahirnya itamusti bayaram jadi siam uliuliam itamusti harus ijagan hutu usitihayati malusia rubarang male'e, uliuliam auhamuanna auweu umalaautoto bisa hutu uli amnialiam jadi kalo itai piaran iaia nirui laalanoho alanam pinahi'iti sian aujaga osiau tapikalo alan alahi'iti bisa tau amiahenin amiahenin jadi kalo uliuliam itaharus ijagaiaia kotausutu nyataiati malusia lubarang.